Rí naju̱mu̱ꞌ ikhúún xúrí nuthamijná mba̱xtá jma̱a mbáxti̱ꞌ o̱ rindo̱o nandxaꞌjuá mba̱xtá rá, nandxaꞌjué naꞌdxawuun i̱mba̱a̱ dxájuu̱, nandxaꞌjué mangaa̱ xúꞌkhui̱ rá, ríꞌkhui̱ naꞌthá rí yáá nikanúú rííꞌ ne̱ka tinguáthá ra̱kataa a̱kha̱ o̱ yáá na̱ka ̱ma̱tsi rá. Ikhaa ríꞌꞌkhui̱ naꞌni rí ma̱ꞌ-ma̱ꞌ- maꞌni- rí mundxa̱ꞌjue̱e̱ mixtikhu inii. Múú nando̱ꞌ ma̱tha̱ xúnii iju̱mu̱ꞌ ikhúún rí naꞌni tsú mbáxti̱ꞌ, mbaꞌjaa̱n la nduya̱a rí mixtiꞌkhu indxaꞌjué ríndo̱ níkhoo ma̱ꞌnii̱ xndú mixtiꞌkhu mixtiꞌkhu eꞌnii̱ xúnii igrigo̱o̱ rayé xúnii ma̱ꞌnii̱ xndú o̱ náa̱ maꞌnii̱ xógíꞌ, ngaa̱ ríndoo̱ wámbóo̱ raꞌnii̱ xndú rá. Mixtiꞌkhu xúnii indxaꞌjué xku̱ mbu̱júúꞌ, i̱mba̱ xunii indxaꞌjué náa̱ nathí rí yáá wámbóo̱ neꞌnii̱ xndú magoo maꞌgíyáa̱la ma̱gu̱ma méjúúnꞌ aan ríkhui̱ endxa̱ꞌjua mináꞌ ikhúún rá mí. Ngaa o̱ ma̱goo mágá áyaxu̱u̱ xa̱bu̱ rá náá neꞌnii̱ xndú rá, ma̱goo mba̱ꞌyoo̱ o̱ mañawu̱u̱n ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌthí ju̱mu̱ꞌ ikhúún. Ngaa̱ i̱mba̱ rá ríndo̱o rí gíꞌdii̱n i̱jioo̱, ndu̱ya̱a ikháa̱nꞌla ríndo̱o rí nabéwooꞌ tsú mbáxti̱ꞌ, mbá nuthu xú eꞌnii̱, nákhá xurí ríndo̱o naꞌnii̱ xndú o̱ ndoo̱ xú wámbóo̱ neꞌnii̱ xndú, mixtiꞌkhu xúnii aꞌjuá igájnuu náa̱ rawuu̱nꞌ, ríndo̱o jabéwóo̱ꞌ. Ríndo̱o wámbá nebéwóo̱ rá, ríndoo̱ rí yáá niwiꞌthíín i̱jioo̱ ngrigo̱o̱ rañawuu̱n magoo muꞌthá rá. Mixtiꞌkhu xunii eꞌnii̱ mangaa ikhú mbu̱júúꞌ, nákhaa mbóó ikhaa, mixtikhu xunii iwáán rí naꞌnii̱ gaa̱ xúꞌkhu̱ má ríndo̱o naxkhamaa̱ ñuu̱ mi̱ꞌkhu̱u̱ mi̱khu̱u̱ a̱dióo̱ mangaa ra o̱ i̱jioo̱ nandxaꞌjúu̱n, mixtiꞌkhu xúnii eꞌnii̱ ngaa̱ ndo̱ xú nanxnúu̱ nanxnúu̱ edxu̱u̱ mbayíiꞌ eꞌnii̱ murí mago̱o̱ mbuyáa̱ mangii̱n ñúúꞌ rí rigá mbá rí mu̱phi̱. Xkhuanii mixtiꞌkhu eꞌni tsú mbáxti̱ꞌ i̱ya̱xu̱u̱ ikhúún, g ríkhui̱ rí mitsiꞌyá rá numuu rí nandoo nasngájmee̱ ikhaa̱ xunii eña̱wuu̱n i̱jioo̱ xúnii xógíꞌ. Xúkhu̱ má ríndo̱o nandxaꞌjúnle mangaa rí nagu̱ra̱ꞌjii̱nlí, aannꞌ rígá naꞌ-naꞌ- rígá- xúnii nathúu̱n murí mudxawii̱n muri ma̱goo ma̱wáa̱nꞌlí náa̱ agoo xpípiúu̱, xkhuaꞌnii iju̱mu̱ꞌ ikhúún rí naꞌni tsú mbáxti̱ꞌ jmúú i̱jioo̱.